Njé tsa muoh jó tzá yía mjú jo áh yiaj mju dó jó aing tsá: có mju, taum mjú, naing mju, chiú mju, ñáh mju, niu mju, yiah mju, la jó aing tzá ko maing áh nou tzá muoh yiáh tzá muoh tzájó lah jó fá tsá.